Ovra boaty ndraiky zen̈y karazan̈a fan̈abian̈afan̈a boaty. Koa fa misy boaty zen̈y tsy mila mampiasa meso eky zen̈y pipipen̈y fa direkity zen̈y ovra boaty in̈y <hesitation> ze apetaka amin’ny boaty apetaka io. Ndre in̈y izen̈y ndre boaty apetaka io, aodiny aminany aviô in̈y amizay manokatra amin’ny fomba moramora iboaty io, tsy sarotro.